הונדערט, ניין און ניינציג, אכט און ניינציג, זיבן און ניינציג, זעקס און ניינציג, פינף און ניינציג, פיר און ניינציג, דריי און ניינציג, צוויי און ניינציג, איין און ניינציג, ניינציג. אכט און ניינציג, <hesitation> ניין און אכציג, אכט און אכציג, זיבן און אכציג, זעכ- זעקס און אכציג, פינף און אכציג, פיר און אכציג, דריי און אכציג, צוויי און אכציג, איינס און אכציג, אכציג. ניין און זיבעציג, זעקס און זיבעציג, פינף און זיבעציג.